Eraka ndi mbuhungiraa otjiherero, otjiherero eraka ekwatera eraka ra mama eraka kumbanyama pumbiso kurihungira noho mbikambura kutja tjiwahara omize omikoto meraka ndi kuwanyama marire oupupu okurihonga eraka romundu warwe kutja ove urihonge eraka rarwe ove moso kurizuva nambano ove tjiuhena kuzuva indo rwee romukwenu mokerizuvavi, tjambo pumberisuverera noho mbikambura kutja andarire mokuhita oskole nao tjiwatjiwa poo tjiwahara omize omikoto meraka rwee rikuvatera kutja andarire indo zongombe zoye zoskole ukare nozongombe zomasa mena rokutja handje ngamwa ngamwa epuriro ndimopurwa mozuu nawa moenene okurihandjaura oupapi nouparanga mwenene oku okutunduuza eraka ndo okutja eraka ndimbasuvera nu ndumbihungira nawa noutongatima nu ndumbivanga okuhungira amotwamo zosoose nu ndumbivanga okuhungira rihare omuzeze nomuzura uri eraka randje kumbanyama mena konotja eraka indo rwee wahumba wakatwako oromukwenu poo ondiwaingoneka poo oniwatwa kondongamo orondi mbimuna omundu andarire omundu warwe makuu wahungire otjingirisa wateya moyoro posia omundu tjimateya eraka inde kwatera Momunu kutja ae peri nawa uriri ondu okuhongwa ami mbimuna kutjaokuhongwa okutenga uriri okutjiwa eraka rwee kuwanyama nu okutjiwa oukoto nokutjiwa omize okuhita okukazenga oondu tjiwatjiwa eraka roye oukoto uyenena okurira oupupu okutjiwa eraka romundu warwe tjambo noho eraka roye riyenena okukutwara kware kokure tjiwatjiwa eraka rwe oukoto uyenea oku riri ri rikuvatera rikupaturura omivero uyenene okutjiwa kutjavi pendje nandarire uno tjiungura muwakutirwa pendje notjiungura tji mumwakutirwa atjiyerike tjiweritjiwa oukoto tjikupa oviungura vyarwe oo oo oviweziwa kumbi mbiwa kutirwa tjimuna ami nai mbakutirwa otjo mutjangerepo poo mutize womberoo yoradio yotjiherero posia mokutjiwa eraka randje poo okukondjisa okurizuvisa poo ku okukurisa eraka randje kukuvatera kutja upewe ozombuze zovirandwa kukeri okamarivaokaweziwa ku imbi mbiwakutirwa okutja mbimuna kutjavii ounahepero nomasa okutjiwa eraka rwee ekwatera okutjiwa omize omikoto meraka rwee tjaambo noho ove rikuvatera kutja ove utunduuze inde raka ndinu kavatera kutja eraka noho arihakoka oondu ove tjiuhena kutjiwa eraka oukoto ovanatje nandae imbo wowee voponganda mohongo movikena okutjambimuna kutja ounahepero tjinene okutjiwa eraka nami eraka ndimbitjiwa okukapita omaraka aehe uriri eraka ndi otjiherero.